Chini uanamung chini saak ni bagwui belai hamya tei chini sago kwbangma bemar tubui mano. Chini uanamung khe chini kaam ni bagwui se wngwui mano. O uanama no kom khlaina khe kaam no kwbangma lamatwui ma khainai. Kaisa kaam no chengna swkang o kaam no bahaikhe khainai abono ma uansuknai. Nangkhai kagoj o ma suinai bo kaam no bufuru khainai hinui. Kaam ni kwchar o lelena nangnai tei chama nwnngma kaham khe ma chanai. Kunu jaga o atkiwui tongkhai buino ma swngnai. Je kunu kaam no phaan tei skubrui khlaina khe chini chamung lelemung tei thumung kaham wngna nangnai.